Naan maane taɗ kenɟen. Maan teŋg kileɲa nenene. Kalas maan təŋg tal ni beena maan təm məseŋg maan ta kenɟen təŋ kileɲ marway tə. Maan tə minɟe vəsar na təŋg rar pə ɟiya. Tum nɔr mbo maarne ta maa təŋge. Ndɔl kaɲa kaaraat maan teŋ mɔrɲa kalas. An kəni taal ne meɟe kanɟe me təŋg kə ven fasaa. Maa nen server tar teŋg du moɲe ŋga. Ni ger fɔrsa kə ɛr daan tərk. Tə niɲa manəm tinergə kən vən ta kə ɛr daan tana marta akoyo Kalas təwan beseŋ ɲaa. Arɲe boɲiŋ ɟi boy ris kə be təŋg neɟa boy ni tə mɔpɔgɔle təŋ ndogo mapa ɟiŋ tə məsa ɲaa. Taane yag heŋge naan taɗ kenɟe ma ere ten ya lel ge puru paray bilat ɛɛr. Paat kanɟə enden foran kə ɛr nama mana mana ma. Hafuyir fosaa haʃi co ta ten. Cɛn ya lɛlɛ taɗ kanɟə ondɛŋ forog nɛ də re. O un ɗɛsiŋ ɲaa a nɛ ya lɛl gɛt yat uru osɛŋ ke yani. Toŋ osɛŋ ɟani ɟa ɟebu ɔrbu ɛndi kɔri ɟɛn toŋ osɛŋ ɟani ɟa. Taan taɗ kɛnɟɛ nɛn ɗoho tɛdɛ yɛ ɗɔk dɔhar tə nɛr ɟa. Tɛdɛ ŋgar taɗ nalɛ toŋ tar ni dɔ kanɟə ma hindak nar ɟə daan tar o vo ya tiŋ ɔsɛ nɟa. Ɗɔk kalga̰ ŋaa yam tɔr niɲa tə taliŋ bel ni beya ɗɛsiŋ ɲaa nga. Lakin ma nɛn ti nɛɟe pasar ma fasa ti tumi ge ha darɲi ge tum rab ɟe ɟan tak. O o maan kanɟan kut m togon fasa to maan o̰o̰. Oo maan tu m togon ɟa ɟɛn tu nɛɟe fasaa. A furi ɟagaal la maan tu m su daan cak m tɛk ci. Kiliye telɛ m toŋ ŋgal git m taɗ kanɟe ye maan kiliŋ. Kal tad gandə kula matim kale tad kanɟe mba tu m usa ca cii.